Miin kam ndikka mi ekkitoo fijirki e fiiki instrument ko mi yimata, ngam fiiki e fijirki instrument kuugal wonta ɗon jamal, boonngal, ngam mo yimata pat, kala gimol pat, to warii mi naftiray e baawɗe am e anndal am mi fiyana-mo.